I yu afək gonai yawacin nda daura nda daura afək dləgun kaka ga ma g- garu ari amma i yu na zəgan ci bai amman aa akshi ngizam cin akshi nda migənəm akshi mbasu wai i asək gomana tuku men ja afafkin ga mbasu i riwu da sunu zha kə dəgəm agudim dan da wayakshi da riwu. Toh, ja ri tunu fatawanƙe da jaya yu ma ci marnyi tawan nin di ii ngizim ne bee dawo na ramma ii ngizim gu afək afək afəkga bai akshi ngizamcin toh ja ri tunu iyu gangam da iyawyu dolle na ramma i ngizim ai bee dawo nda jaya yu ci marnyi tawan dolle na ramma ii ma iyu ngzim. Bee dawu jaya yu ci marnyi ci ci marnyi tawan i marnyi ngizim. Bee dawo na ram ka sunu mii ga atu tlərai, mii ga atu wənya kə dəgəm usaku kə tikau. Bee dawu ke nan nda ramma kakancin marnyi kakancin nin i yu mii ka da pali mii ganai atu tlərai da pali afəkga kuma atu ngizim